In Messicu ë famosissimu diskursi se ata han pikanti, si midhema edhe in Italia ë një vend shtu çë ë la Calabria, Kallabriet, çë jan la regioni skurseni kur je te Siçillja mbatan dejtit, si shkon dejtin jarrën te Kallabriet. E in Mesiku paraç, ngë e di kush ë më pikanti, comunqui të dia.